Reô kolera volombolamen̈a àby ren̈y zen̈y amy nakà fahaizako izy feky dônko karàha mariky ny haren̈a feky e fôtiny karàha ohatra ziô kolera volamen̈a àby in̈y, de zay feky fahaizako izy e! Fa karàha vonin̈ahitra feky dônko e! Zay fahaizako izy.